إختيار بين أكون عالم مشهور أو فنان مشهور يعتمد على القيم الشخصية والإهتمامات, <hesitation> العالم المشهور قد يعني المساهمة في تقديم المعرفة وحل المشكلات العالمية, بينما الفنان يمكن أن يتيح التعبير عن الأفكار والمشاعر والإلهام, فإذا كان الهدف إيجابي على المجتمع وترك إرث علمي, فأكيد بختار إنه أكون عالم, فهو الخيار الأفضل.